پردے اپنے کاراں وچ عام طور تے کم آؤندے، ایہ صرف سجاوٹ لئی نہیں۔ ایہ کئی ہور کم وچ وی آؤندے، کھڑکیاں تے دروازے جڑے ہوندے اوہناں تے لگ جاندے نیں۔ سب توں پہلا کم ایہی ہو جاندا ہے کہ جدو کھڑکیاں رہیں بہت زیادہ تُپ اندر آؤندی ہے تے جیہڑا وی گھر بانی وچ ہووے اوہنوں اکھاں نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ پر جے گھر وچ جیہڑے ہن پردے لگے ہوئے، اوہ نے در بہت کٹ کر دینے، جے نامماتر ہی کردے اتنا جیہڑا ہو سکّے جی، جس نال ٹھنڈ تے آرام دہ صورتحال نوں محسوس ہوندی ہے گی۔ سردیاں چ ہلکے پردے توں اندر آون والیاں ہواناں کٹ جاندیاں، گھر اندرّا رہندا۔ تے دوجے نمبر تے جڑے پردے ہندے نے اوہ سجاوٹ لئی وی ہندے، ڈیزائنرز دے پردے گھر نوں سندر بناؤندے۔ پردے نال کمرے وچ پارٹیشن وی بن جاندے، کلر سکیم تے اپیلنگ لئی بدلاؤ وی کر سکدے۔ بھاری پردے شور دی absorption وی کردے، تُپ اندر آون نوں روک کے گرماں وچ گھر نوں ٹھنڈا محسوس کراؤندے۔